असर है कि हर जग जानें अलग-अलग जूता रो। जैसे इस्कुल जानें ती कालीला जूता ने। ये धोवेला जूता ने, ये से पेर ने। खेलना जानें ती खेल, खेलना जाएं चेल जूता ने। जब अपनों का खुद्धांग, रेश मानें दोन जूता ने। खेलनें भी अलग रो, इस्कुल जानें भी अलग रो। शादीं पे हेरनें भी अलग जूता रो। लेश वाला भी रो, चीप एकला भी रो। उम्था वाला रो, हर प्रकार जूता रो। जूता रो ज अपरेंचा मतलब चाहते हैं।